Omughasu owerithendikiriranizya omwa omwikulha lyomundu. Erithendikiriranizya inje okwinje nikyindu ekyiwithe omughasu munene okwikulha lyomundu, kundi erithendikiriranizya eri, lika likakulhaya likaleka iwakulya obwenge bwaghu iwe ngomundu. Thuthabugha ambu mulhwe imunawithe ekyindu ekyamukalhwira iwe nomundu, noghundi mundu. Engeri eyaghukendiyihambamu eyaghukendiyihambamu omwa omwikakakania eryo, li <noise> likakweghesaya ebindu binene kundi omwithendikiriranizya eri likaleka iwakulya amalengekaniaghu, nuku omundu eyaghulhwe isughuli kiriranizaya nayu ghulhangire ghuthi ngokuwamamusinga omwakyindu ekya ekyabiribatabura. Nekyindi, inje okwinje erithendikiriranizya omwikulha lyomundu, lika likakuha akaghisa ake- akerigha ebindu binene ebyaghulhwe ghuthasi. Ngathabugha, wamabya ighulhwe ghukiriranizya isighulikiriranizaya nomundu okwa okwakyindu Omundu olya akendikuha amalengekania wiwe, naghu ghukendiletha awaghu. Neryo mukendibya mwabiriletha amalengikanianyu isasosengene mukendibya ngamwamakakakania. Betu omwikakakania eryo, ghukendibya ighunawithe ekyawabirimwighaku ekyihyaka ekyaghulhwe ighuthasi, nayu akabya inyanawithe ekyindu ekyihyaka ekyabirikwighiraku. Neryo inje omwibugha lyayi erithendikiriranizya omwikulha lyomundu nikyindu kyomughasu munene. Kundi omundu amakulha obuyingo bwiwe isali akathathungamu erikiriranizya eryosiryosi. Oyo omundu akabya inanginalemwa erighunzahu ekyitsibu ekyangamwasira kwitsi akatsibu kanyoho kanginamwasira neryo inabulha kwakakaghunzahu, kwitsi ikamulhwalya inabya isangathoka erimera ebindu ebindi ebyangasa nakatsibu aku kundi omwikulha liwe, mwathithabya iniakabanamu erithendikiriranizya eryosoryosi erikamukulhaya obwenge, erikamweghesaya ebindi bindu bihyaka okwabuyingo.